لا طبعا انا افضل ان يكون عندي ظر اني ارجع بالزمن ,الزمن في كلتا الحالتين مستمر ما يوقف غير الله ,وما نرجع بالزمن لو افترضنا انه يجوز نرجع بالزمن كنا رجعنا بالزمن ومنعنا اشياء كثيره كانت ستحدث تترتب عليها وضعنا الحالي كنا منعنا اشياء وايد من حدوث.